Tterikari hena mambo gha kawaida gha kila mfiri, iure michangoo mingi kwakolela hena mambo gha barabara, kana elimu, kana hena bithtari, teru ti kwakolea. Thirikari yaende urahithi hena ithafirisha findo hata kole ni vawaji ifuma bithtari, imwi ighinda bithtari ingi tachangia hena shughuri shughuri tifautitofauti tamaendeleo ni mradi wa mringa kana ni mradi hothpitari, mradi wowoshe usha therikari iure mchango wakwe. Hata hena kole nanii kole ghahile migogoro ya vakurima na therikeli yashigha thuluhisho vandu vana vwaghana, kana ikatokea hata vandu vakakonda mari tiya tafo vaghire handu hengi therikali kwa kolea yafunya kole ni michongo kole kwa vona ku haghire vajathiriamali kana vandu vahira biashara ti njidunjidu vachangia kimetha vapate maendeleo mecha.